बुधवार सप्ताह के तीसरा दिन छे। बुधवार के इंग्लिश में वेडनसडे कहे। जाय छीये बुधवार के दिन बुध भगवान। के पूजा करे छीये बुधवार मंगलवार। आऊ सोमवार के बाद आवे छीये।